بصراحة كان شي من الخيال انو لعبة تحكي وتتكلم وانو عندا مشاعر وتبدي تشرح اش صيغ بيها تحكي شغلات غريبي بس ما كان شي منطقي وما كان شي يصدق بهذاك الوقت لان هيا لعبة ما يعني فدشي عندو مشاعر او اطيق يحكي.